Ny faha- faharivan̈a zen̈y an̈ao kô fa rivan̈a dikany zen̈y karàha olo resy zen̈y an̈ao, de izy io zen̈y <hesitation> midika toetra raiky zen̈y ninakà zen̈y mpahazo kô fa misy raha raiky mpahazo an- ten̈a in̈y de eo an-ten̈a ten̈a rivan̈a mare oe.